Raha izaho manokana mana- mahazo an'izany vola an-tsapaka izany an. <hesitation> Voalohany indrindra, tsy izaho no andeha hitantana azy fa andeha ampitako any amin'ny orinasa mpanao an'izany ilay atao hoe "holdings". Hoa izay ny asan'ireny orinasa ireny hoe mitantana ny volana mba hitombo kokoa izany e. Dia avy eo ny zana-bolan'ilay ilay izy no andeha ho ampiasaiko an hanaovako fiainana, andeha hisintaka any ampitan-dranomasina, na hividy tomobila, hividy trano, sy ny zavatra ohatr'izany.